“उदासी” शब्दकि बारेमे सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात दुःख, निराशा और खालीपनकि भावना आत हए । उदासी कहोक एक मानसिक अवस्था हए जहाँ आदमि कोइ कारणसे भावनात्मक रुपमे थको, हारो, या निरुत्साहित महसुस करत हए । जा भावना अक्सर दुःखद घटना, असफलता, अपूरणीय चाहना, या आत्मसंतुष्टिकि कमीकि कारण उत्पन्न होत हए । उदासी एक सामान्य मानव अनुभव हए और कभि–कभि जा हमके आन्तरिक विश्लेषण और अपनेआप सँग जोडन ताहिँ प्रेरित करत हए । जा हमके अपन विचार और भावना गहिराइमे जाएके बुझन ताहिँ अवसर देत हए जोसे व्यक्तिगत विकास और सुधारके ताहिँ नया दृष्टिकोण खुल्सकत हए । पर अगर उदासी जाधा और लम्बी हुइहए तओ जा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यमे नकारात्मक असर पुगन सक्हए । जाकि कारण आदमि इकल्लो महसुस करन सक्हए और दुसरे आदमीसँगकी कनेक्शनकि आवश्यकता महसुस करन सक्हए ।